الإقتصاد والمالية مواضيع أساسية في حياتنا اليومية، لأنها تعلمنا شلون ندبر حالنا داخلنا ونحافظ على إستقرارنا المالي، وتخلينا نفهم شلون الأسعار تتغير، وليش السوق ينقلب؟ المعرفة تساعد <hesitation> نصرف بذكاء ونستثمر بالطريجة الصحيحة ونخطط لمستجبلنا بعيدا عن الديون والمشاكل المالية خاصة في عالم اليوم اللي كل شي فيهم مرتبط بالإقتصاد.